Ny mpandroso sakafo anakiraiky zany da tokony voalohany hahay mandray olo, faharoa manarakaraka an'izay tsy masiasiaky izany, fahatelo mahay mikajikajy ary fahefatsy fanaja tena.